ཨཱལ་ཇེ་རི་ཡའི་གནམ་ལྷ་བདེ་སྐྱིད་གྲོད་ལེགས་ཤིག་དུས། འོ་ནང་ལོ་ཡང་མཐའ་ཏོས་ནས་ཀབ་ཅིག་ལས་ཡང་ན་ཐེག་ཅིག་ལས་འོ་ནང་གནམ་ལྷ། གིས་དྲུག་བཅུ་ནག་ཅིག་ལོ་གཅིག་རིང་སོ་བཅུ་དཀར་པོ་ཡིན། དེ་ལེའུ་ངང་ལོ་ཡང་མངོན་ཤུ་ནག་ཅག་གི་ཁང་ཐུང་ག་བསེ་ན་དེ་ཡངོ་རང་སིད་ལུས་ནཻ་གཡི་ཏུ། འོ་ནང་གི་སྐྲུག་ཆེན་གུ་ནག་ཅིག་དི་ཧུམ་ཕོ་གི་དུས་གཡང་ཐོང་ཚོང་སྤ་ཡིན་སོ། དེ་ལེཡའོ་ནང་གི་གནམ་ལྷ་གི་ཧི་རུ་ཀ་ེ་གི་པར་ནོར་བར་བརྩེ་ནངས་མེ་གིས་ཇུ་བཙེ་ནས་ནང་དང་བཅུ་ལྡངས་རང་ཐོས་ཐུག་ཡོ། དེ་ལེ་ཡལ་སྟུས་མེ་རང་ལོ་ཧར་རྡོ་གཡང་རང་བཙག་མལ་ལོས་མ་ཟང་ཅང་ངོ་བར་ཐ་ལ་ཤིང་ཐབ་རེག་འོ་ནང་གི་དུས་ནང་གེ་ཟིལ་ལགས་དཀྲུག་ཆེན་གར་པོ་ཁ་བྲཱ་ཅཐལ་དང་སྐྲོ་གེ་བརག། དེ་ལེ་ཡང་ཆབ་ཅག་ལས་ཟླ་མེར་ལྕགས་རང་བཙེ་རྡོ་གཡང་རང་མ་ཏ་ཁ་ཏ་ང་འཇོག་པ་གྱར་དུ་ལས་མང་ཏ་ཁ་ཏ་ཐ་ཕོ་གི་རཀས།